<hesitation> e enas di qa tu marama muga, a, ama gilumgi mani ama muga di me enas di qa tu yi. Ba qat pukpam ba qokogirong di varvar dirong nani namat yey ama <noise> ama, mequpki mani ama muga. Ba qa, dap <hesitation> e gaman di qa tal ama, ma qalanang bama lasirong sava lasaqi ba qa wok nama lsasqi va qa tu vamgi. Ba, ba dangdang qri i qa vukpam, di nap yey ama lasaqi. Ba qa, var da emga di nap yey ama lasaqi. Bama, ma, misam irong, dirong ngari tal ama qalanang ba irong ngari work nirong angara vat. Irong ngari wok na ngara vat di nama qalanang. Di irong kosi iorng ngari wok na ngara vat, da irong nga, nga tu, mat, mat, va yey angara vatki, va ngara vat. Dap ma, e gaman di qa tu vama lasaqi dap me yarong a misam irong dirong nga tu va ma qalanang. Irong ngari tal savarama, irong angara vatki. Ba irong nga tuqum di marama saraiyas. Ba irong ngarik sal di marama saraiyas. Ba irong varvar dirong ba irong nga tet di namarama, mra, marama saraiyas. Ba irong ngari ilak. Ba i, irong nga tas navarama mung angat kan. Opki me mem qa sam doqori virong nga tet ba irong nga tas marama saraiyas. Ba i, irong nga rilak di marama saraiyas. Ba irong nga tas di vusap. Parama mung angat kan, dap irong nga tet pirong nga tas parama mung angat kan dap irong nga tu qosaqi varama mung angat kan. Ba irong nga tilak. Ma bangagi da irong ngari manatam ba irong nga tilak <hesitation> ma, e qunung da irong nga tilak pa irong nga tet, ba irong nga tet prana. A misam irong, ba misam. Topqor e kotkot di qa, ka sameng savat e qunung. Me qaduqi di qa sameng savat e qunung. Anik nak dime qunung ba ngal ngel. Ma bangagi ba ngal ngel di navara yom. Kotkot kana me qaduqi ani tavatk ama bangagi. Ba, uri manatam ba yayom ani tuqum ut, ba ngari saqe. Ani tuqum ut ba uri tuqum. Ba utilak <hesitation> vat e qunung, si ama bangagi da uri manatam. <hesitation> ba ut nari qarkarong a misam irong i irong ngarik nak. Si ba ma bangagi di irong ngari manatam. <noise> irong, iorng ngari manatam, ut ni yarong a misam irong Ama, a misam irong di ut mem a samsam. Virong nga tu a ngel varut name qunung ba me qunung a qavalam, <noise> ba me ma bangagi at kavalam. Irong ngarik na di u taram utet toqori. <noise> Utet nasarama, karkanga i vu, ama, utet nasat karkanga va ma, karkanga i vut naqot. Karkanga iva sav uritk angat pas, <noise> dote vu taman du taman nut lange. Ba qoir urat mes yarong. Dap ut naqot karkanga i irong ngarit qur ut ta qarkanga <noise> va u tet toqori. Ba ut tuqum doqori. Dak. <noise> anga a misam da ngari <noise> ama mar nga mat mas. Ngari, ma mar nga mat mas utas nga, yanga misam. Ba uri valangmat nanga butas nga dap soqop di ngarit kurut tama. Karkap ama qavalap karkap i vu te, utet parap. Ba utir, buri manatam, ba uri tuqum. Di yarong amisam irong ngarit kurut dap soqop di ma marka ma saratk ka utas ka. Ba vu, utaram uri gueng naqa naksaqi, yak amisamga, amisam di utaram uri gueng nanga uri valangmat nanga. Soqop dopki me mem qa sam doqori, iva utas, a, utas nga dap ki nga tet peram karkap ama qavalap karkap i, nga tuqunan baberak aut vu tet toqori. Dap ma marka ma saratk ka va berak aut ivu tas, yak ama saratk ka. Va memar varut, memar vrut saritk igal qopki, Dap nga tet ba ngari ilak, ba nga tuqun, ba marmar kalam nga Ba ngari nansas. Ngarik nak ba ngari qok, nga tilak vat e qunung, ma bangagi malmol vara nga. <hesitation> Toqor ama, yarong nava rivat dopki irong ngari wok nirong angara vat parivat. Toqor e mesan di qa wok na vatki vari vat. Qopki qak salvari vat. Ba qopki a qokoqirong nga tan virong nga tilak. Me merup di qopki qak sal varu vat kak sal a elo. Ba qa vukpam ba a qokoqirong nga tilak. me qaiyu di qatu va mivatki. Qak yar ba qa tu a eloqa imak pa mivatki. Nitk ki qale qa i, qa ret nagalamga. Ka ret nagal a eloqa. Ki qale qa i ba, ba qa vukpam. Si qak yar navara nas. Ba qak yar navara nas paqa ba savavone savat ngara rang, da qa tet varvar dam ga, ma morka ba qa tilak. Di am, e qagu, e mesan di nga tu varivat. Dap e gaman, e kotkot pa girong dirong nga tu vusap. E lup di qa tu marama, ma gilumgi. Ba me merong di qa tu marama, ma gilumgi. <noise> Ba mengon, mengon di nga tas marama muga. Nga tas imuk tama muga aron ama riqi dama muga aron di nga tas. Nga tas tama, ma muga aron, varvar dam nga ba nga tet. Si nga taram i ba, ba si me qunung, dop kasi ngari vinam ba nga ton samu samat karak ama muga Ba nga tas, saqi duququ da qosaqi roqori ki yarong dopki ra sam irong iva irong nga, nga tet toqori. Ba irong nga <noise> irong nga tu alat toqori. Ni yanga ma lat opki, qopki ama sagak karak qa von ut. Ba qa von da yarong doqori va irong nga tuqum doqori qopki aiyut ti ut tuqum doqori. D i toqor e, e merup di qa tet kana emga ba bam morka, sa qa dam naqa. Da qosaqi qa tet, kosi qatet pa da qosi qa tu a elo. Di ama saganga berak amisam di roqori. Me mesam di roqori qosaqi. Ma mor irong a qokogirong si qa dam nirong si qa tet. Da qosaqi, qa wok na etk a vatki, va saqi qa sal vamgi. Di ama, yarong na vari vat. Ba qosaqi yanga navusap di ma saganga bera, beraqa nga roqori nokop. Va nga tu roqori ba nga, nga tuqum doqori Ba <noise> toqor ama, qosi qaretk e guki, di qosi ya tu. Etk ti qoir tka taram gi manatam dap ya tu marama muga, ma bangagi, bame qunung da qop tki ilak, yetk e guki. Di rote <noise> ma mor at sakngem. Ya taram yat naqot nap pangagi. Ya taram ya tilak napangang ba ya taram yik nak napangang. Ba <noise> toqor ama. Ma qalutk kosaqi. Ma qalutk topsi toqori. Si nga di nga tu angar elo. Ngarit puk pam ba qosaqi ngatilak, sangat kokoqirong ba, ba qosaqi mor irong da qosaqi nga tet. <noise> ba nga te pa qosaqi nga, ngat tualat ni yanga qop ma saganga ma lat. Ba roqor ama, e engon, engo di qak sal marama saraiyas, engon di, ka tas parama muga a qan soqop di a ileng bit savusap dap uvaski mena. Ba qa tutk para sak ngem. Ba qa di qak sal marama saraiyas kale a qokoqini mara, ama <noise> a vat, a vatka qopki da nan ara romn. Ba yi, yi varap di saqa dara ron. Ba ya tet saqa mat saraiyas. Di qalaqa dara ron ba, ba ma morka, si yi dam naqa, sa soqopka qa tet sanas. Ba qilak, kang ngiam nani atmas pa berak anas. Si qi da qosaqi yi ilak pa ba qosaqi, qosaqi yi sal ak. Di nitk kri nasarana roqori. Roqor amisam, ba nga. Ama qalutk pagirong da qopki nasarana. Ma, ma qut nasarana, ngarit kut nasarana roqori, kopki ama samsam, ma samsam, ma samsam yanga. Va berak aut, berak yarong di ut naqot yanga ma samsam disa qoir soqop ama, amisaminrong disa qoir soqop ama, amisamirong dap aiyut ti roqori. Ut tuqum mani ranga re ama yar di roqori. Koir anga, anga toqorko iva nga, uri qut nasarana di qoir qopki. Utet toqori naveram yak amiska, ba utet naveram qarkanga ma mandaram yanga, yanga qalani uri tal nga, di utet toqori nasaranga. Ba roqorko saqi me velam, e velam di opki ama saganga qop. Irong nga, ngarik sal, e velam di qa wok na vatki qosaqi. Ka wok na vatki vari vat nama qavetk, qa wok naqi vari vat nama qavetk, qa ron savamgi da qa sal. Ma valamgi ve yi sal, vama, para vatki. Ba bama mor irong at kokoqirong, da ri sangarmat nirong navat tut, siqi ya tilak. Ya tilak baqop saqi vit pa ba qosaqi yi sal, da qosaqi yi wok nara vatki. <noise> Qosi yi wok nara vatki ba, ba qosaqi yik sal vamgi. Yik sal va yey ara vatki. Qosi ama mor irong da qosi yi dam nirong. Yi dam nirong da qosi ya tet. Ya tet qosai. Qosaqi, sagal ak kosi ying ngiam nani gomenga ba qosi sagal ak ama gomeka, nak si qa ru ama sarebam braqi, ba qosaqi yi sal. Di ama yarong ama, yarong i namat saraiyas di irong, irong di ma madaram berak irong di irong nga tuqum doqori. Ba irong nga tet toqori nasat yanga ma mandaram. Pi ravon, tovon yarong ama, yarong navarivat ti ravon irong opki virong nga tuqum doqori. Ba irong nga tet toqori nasat yak ama, amiska yak. Va me, irong nga tuqum ba iorng ngarik sal ba irong nga tet, ba irong ngari manatam ba irong nga tet toqori. Ba roqor tka, yarak engon, engon di qak sal marama saraiyas memar. Koves me ma, amisam irong di irong nga rik sal vanga irong angara vat. Dap e engon di qak sal marama saraiyas. Ka sal a, a qokoka marama saraiyas. Ba qale a qokoka da nan ara ron. Ba ya tilak saqa, ba ya tet mara ma saraiyas ba memar iva ngia naqot maqa dara ron. Kari i ya tet saqa mat saraiyas ba ya ruqun. Marama muga da saqa i as ama qarotka dara ron. Ba, ba ma morka naqa memar, di yi dam naqa, natk siqi ya tet. Sa soqopka qa tet sanas, soqopka qa tilak pa qang ngiam nani atmas beraqanas. I nitk kri, ut naqot yarap ma qavalap ti qoir ma madaram qarkanga i aiyut dap ma madaram nagal utmenak. Bave si yaranga qalani qosaqi ama mandaram yaranga di qoir veram yarare ara madaram dap peram ma sagak a madaram. Sa qarkanga ut lange, ve si yararong doqote vutaman barirong i nagal ama sagak karak iva aiqa qan bon ut ta yanga ma mandaram ba qa tu a ngel berak aut sa qarkanga ut lange ve taman doqori. Roqore karak e yarak i qak nak, d qopki ama, ama saganga yanga berak a, berak ara. Berak yak ama sagak yak qopki ama, amisk yak berak yanga ma, yarong mat saraiyas. Ki vama, ma sagak amiska diva berak a, berak ara me. Qoir aung qarak iva qa ret mos ba qaret sanas, kopki ama saganga ngia naqot di ama saganga qop yanga iva berak ara. Berak yanga ive ngarik sal dive roqori. Ba nga, ngari manatam doqori. Qosi aiyut di roqori, ve utaman bat yarong dap, ma saganga ma daram. Utet nasarama yarong dap ma saganga ma madaram di baberak aut ki ut ni yarong. Roqor e i, ising di at sarapka, ising di yatet pa ba ya anri ve yi sarap, yatet ive yi, ya yanari ve yi sarap di yi, yaret pa yin brama muga ba yi sarap. Basi yaran i ama yarki. Ba basi yatet pa yatet, pa yatet pa ba dang dat, kaliqi pa ba dang dat sariyar si yatet. Ya tet i roqote sama qarot at sariyar ve qari va yi sarap di yaron ba yi qaliqi, dang dat sariyar di yatet. Tote ma qarot at sariyar. I yatet, qosiqi vavit pa ba qosaqi yi nam ve yi sarap di qosaqi ma kop ma sagom yom ma qavalam beraqaqi. Nitk kri ve yi <noise> ive yi sarap, ba nitk kri vama ma yarki. Ba, ba saqi ama qarot at ari yi gal. Qosaqi yanga dopki ama saganga, bapop ngarik sal di ama saganga, ma, ma sagom ama qavalam yom diqo pa berak ara va ngatme di ngatme ngarik sal diqop ma saganga. Ma sagak amiska berak anga. Yarong roqor e, qosaqi me qoel. E qoel da qosi qale qa da nan ara, araron. Qosaqi toqor na me engon. Me qoel di qosaqi qale qa mara, a nan dara ron qosaqi. Qosaqi ya sal aqa ba qosaqi qaleqa dara ron ba ya tilak saqa. Ba ya tet saqa ba qosi ama morka, da qosaqi yi dam naqa. Qosaqi vavit pa yi dap, yi dam naqa da qosaqi pa ba qosi ya tilak pa ba qosaqi ya nari ve yi sal, qosi ya sal ak pa qosi qalaqa dara ron, da qosaqi ya tet saqa. Ya tet saqa ba ya tet saqa ba bosi ama morka, da qosaqi yi dam naqa, si yatet. Ut naqot yarap, yarap ama qavalap yarap di ut naqot di, kop ma saganga Ma sagom ma qavalam yarom. Qopki ngat me di ama sagom ma qavalam yarom i va beraqa nga nga. Ngat me di qop, saqias koir aung qarak iva roqorko dap nitk kri qop, ma sagak amiska beraqa nga. Yararong, irong nga, ngarik sal, ba irong nga tet di, da roqori. <noise> Dap ma, mamar. Ngua tes ama mar savat yaranga ma, ama muraritk soqop nge qopki. Soqop nge ainge ngia tu raritk sa yaranga ma madaram ba yarak amiska di berak aut. Ba utama, ba va uri todam bat yararong di ainge, veram qarkanga gi mandaram. Qoir veram aung a mandaram beraqa nge ainge gi mandaram ba berak aut. Utes ama mar sagalam nge. Mamar.